Ino aby rô, sy aiko aby e karazany e lapoaly izy ame casserole zany defa ma agnedasany lefa mitokobogny izy agnendasanao raha kaseraoly zay, azo hamanagny rano, hamagnany raha misimisy ranony, fa sy raha hoe misy karazany aby aia koa gn'alalan'olo aby an'io aby rô.